Na vota mi misi a priparari lu babbichiù, era la prima vota chi lu facia. Mannaggia a quannu mi ci misi, pirchì li prublemi cuminciaru già subitu a l'addumari lu focu. Ci persi nun sacciu quantu tempu prima di vidiri li primi ciammati. Ognunu avissi a fari li cosi chi sapi fari, l'àutri cosi l'avissi a lassari a chiddi chiù cumpitenti. Chistu è lu me mottu.